फिलिपिअन्स पोरिअलोर् पोरिअलो अपरिखिम् गुरुतदि। दोइनोन्दिन् जिबोन् अरु हिदन्तो होनोद् बर्धित् पोरिअलोर् नेतोवोके लेक्जुग्यो भुमिक पलोन् कोरे। भिखेकोइ होन्मन्यो अपधि अरु होन्मन् जोनोर् असोरनो जोर्योते बोयु जेस्त्रो हो कोलोर् पोति होन्मन् पोदर्थो कोरतु फिलिपिअनोर् ओस्क्रिति गोबिर् भबे पयसे। एइ धरन तुहे हम्प्रदै अहजुगित अदि इजोने हिजोनोर् होहए र अनुभबे अनोन कोर। जितु प्रए हम्प्रदय पकल्पन ब पयुजोनोर् पयो देख जये। फिलिपिअनोर् अधिकन्खो कथोलिक् उत्ख बरु उज्जपनोर् धर्म्यो पर्धन् प्रबोल्। फिलिपिअनो परम्पर रगधोन्गित् अन्दल तु कुलितन्ग्।